Engka tu iseq na taungnge lalenna sitaung yanaritu seppulo dua ulenna <noise> nomoroq seddi ulesseddi uleddua ulettellu uleng eppa uleng lima uleng enneng uleppitu uleng aruwa uleng aresa uleng seppulo ulesseppulo siddi ulesseppulo dua.